یخن قاق د کتان څخه جوړی شوی لنډ کمیس دی چې مخه یې عموماً خلاصه وي او په تڼیو سره وروستل شوې وي. <hesitation> د یخن قاق غاړه عموماً چپه ګردن وي او یو څه استواره باید واوسیګي چې له همدې امله ورته یخن قاق ویل کیګي یعنې د استواره غاړې لرونکی کمیس. <hesitation> یخن قاق عموماً په رسمي <hesitation> ځایونو کې اغوستل کیګي یا مروج دی او له رسمي لباس سره استفاده کیګي.